أحسن طريقة نسالي بها لنهار ديالي هو نرجع بكري للدار ونجلس مع العائلة ديالي ونتفرج فشي فيلم زوين ةنتكى مع راسي نعس بكري.